Bu, chacha! Total no es caru essu! Amus, pa hazé-lu bien. Primeru ave las perras que tienis i arreglu a essu pos ponis en una retahila las cosas que sean más emportantis i pa essu la comunicancia cola tu collera es lo más emportanti, qu'alogu tó s'echanga! Güenu, o no te casis, que total pa qué? Pos ara mos arrejuntamus i yasta. Peru, güenu, allá caúna, peru las cuentas tienis qu'echá-las, essu sí.